احدى اللحظات اللي شعرت فيها بالقوة كانت لما قررت اشارك في عرض تقديمي امام جمهور كبير. رغم خوفي من التحدث امام الناس. كان عندي خوف كبير من الفشل او ارتكاب الاخطاء. لكن مع التحضير الجيد والتركيز قدرت أقدم بشكل جيد بعد ما خلصت العرض شعرت بفخر كبير لانه اتخطيت خوفي وأثبتت لنفسي اني استطيع التغلب على التحديات.